मैं यात्रियो ते शांत स्वर मा बातोलु कि हम कुछ हल्का तूफ़ाना मौसम मा फस्या छिन लेकिन हमा जु फ्लाइट ची उ सुरक्षित ची अर आप सब ल्वॉक आपरी सीट बेल्ट ते बाँधी ते राखा।